Nawamba hivi kama una heya lazima kintu ukundacho lazima uhague na ukagua lazima ufurahi, na kama santuhu wada una heya wada kuonda mnda <hesitation> ukaupata ukaugua <hesitation> uka nanihii ukaima we mwenye au santuhu ukapata kiwanja vi mbuya heya hiyo, kama kuna heya kufurahia lazima wemkiwa akini kama una heya kintu chochose hata nkundacho hata kama ni gayi waguha, hata ni munda waguha, kama ni baiskeli waguha, kintu chochose kia, mtu akwamba bwana naonda na kitu Fulani wakiguha <hesitation> saizi ni furaha una heya, kama kuna heya basi kuda kuguha, <hesitation> na nlazima na ukiwa na heya lazima uwajibishe upate shuhuli ntana ili uweze kupata heya ya kuguha hivyo vitu ili ufurahie Maisha yako yawe matana, heanieze kintu chochose aha duniani, kama kuna <hesitation> ku nanii kujishuhulisha huda kupata heya hata siku mwenge, ndo kwa hiyo ziyo <hesitation> wa- waendelea ka kwekaya kauwa, uka au santuhu wamba <hesitation> ngoja nkee hantu nke <hesitation> n- nkatoe pombe basi mpombe yakubananga kunywa hupati chochose kiye maana kintu kikuu wenka pombe goswe <hesitation> mani nanii Kintu kitana cha Maisha, <noise> <hesitation> aya mimi aha kuhusu mbuya heya mi minkaa simamya ndima za wezi wangu baada kupotea kusimamia ndima za wezi wangu ku chou kikuu yudomu kwa wachina na bwana yumwe ana kampuni mwega itangwa kasispiriti, yuda bwana twaenda nae vitana lakini <hesitation> mwezi wangu mbuya kuinkiana heya yaeta tabu, sasa matokeo yakwe yuda bwana mimi ni kumweka ndima, ni nawambia yuda mchina bana huyu bana mgosi kwa sabu kaona kae sasa ndima yaita mwishoni, basi jamaa kamwandikia barua na mi nkamtumia daesaama, sasa wada walinzi mi naendeleza mimi sasa hizo heya napewa mimi, nkafungua kampuni nami nkapata prosesi nkafungua kampuni nami baada ya kufungua kampuni wada walinzi ni wangu baadae nami nakampuni yangu ikatangazwa kampuni tayari we ugera nanii tiaraei mbweni ya usajili wose kia kintu ninacho vyo vitu sasa bada aho mbuya oya sasa ni mgosingwa nna heya nkaona sasa kuda nyumbani mbwi mbaya mma abona hantu wabaya nkaona nimzengee nyumba nimemzengea nyumba mama hakiwu nineza kubwaha Nawambia wagosingwa kutoagi matofali tayari, mazinga nyumba mahivi sasa ikawa hatana kwa sabu ya nyumbahi furaha hizia heya kama ni nkio heya ni kimsu <hesitation> mi siku mzengea mama ida nyumba, na mpaka hivi sasa ashukuru kwamba mwanangu kanzengea nyumba, <hesitation> mi mwana furaha ya heya nasikia vitana sana kwa sabu vitendea kazi vingi ninavyo, kuna mashine kuweldingi, na mashine ya tofali, yaani nashukuru yeze ni mbwiya, ya furaha ya heya igosowe hivyo mpaka vya vintu mpaka hivi sasa ninavyo, <hesitation> kwaiyo sa taita tutaita wantu watuka hao vijana wadogo hao, wazima <hesitation> wakaigua ndima kama kuendesha bodaboda, endesha vitana geuza hesabungwa kuwa mtaji nawe pia wameki za kwako, nawe <hesitation> kishindwa gua yako kama mi nkugosoavyo maana mi nkasimamia kampuni ya weziwangu nami nasimamia mwenye sasa, <hesitation> sasa kama wewe <hesitation> ana bodaboda, mie pia nawashauri hawa wana, nae pia aendeshe vitana, nae pia ameki haya zakwe apate <hesitation> nanihii ague yakwe naye awe amiliki mwenye kio kwamba mbuya kumilikiwa, sasa hawa wana santuhu wakatembee hivyo wagoswa mbuya ndo huyu mpiyo malengo kakuna ya wana ntabu kuja na polisi bule bila sababu, lakini yose mbwiya <hesitation> nanii mbwiya kutokuelewa akini tawashauri hawa wana Ukapata kintu lazima ukiendeshe vitana, hata kama we ni baiskeli ukaigua ni lazima ile baiskeli ukaigua lazima uiendeshe mpaho vitana ili ieze kuekaa muda mrefu, akini wagosowa kitu ambacho akinanihii <hesitation> lazima wende ufanikiwe na kuna wendelee sasa twawashauri hawa wana wagosowe ndima vitana, waige mifano ya sisi baba zao au kaka zao tigosoavyo ndo afanikiwe, lakini kama nchio hivyo lazima kiya siku ni hantua <hesitation> ku- kuingia kwenye mikumbo mibaya kuvuta bangi, ya kutenda mbwai, ya kunywa pombe, sasa mie abarikiwa manakutete namna hiyo hata myee pia kuna muda, myee aunda heya, aunda matunzo, sasa kama hakuna matunzo amekanda ni lazima ama badana kuuzwavyo kioyo ki umebanana, sasa hio kio ntana, lazima uige mfano wetu sisi